افضل اني اقدر اتكلم مع نفسي في الماضي. يعني اقدر استفيد من تجاه ربي واعطي نفسي نصائح. عشان اتجنن الاخطاء احيانا. نتمنى لن يرجع قيل الزمان ونصحح بعض الامور او القرارات اللي اخذنا بحياتنا. هذا بخليه اكثر حكمة تحدثت مع المستقبل شيء جميل افضل